ممكن أقدر أسويها لكن راح تحتاج مني شوية صبر وجهد. أول شي راح نبدأ بزراعة الخضروات اللي تنمو بسرعة زي الطماطم والخيار والجزر. هذي النباتات ما تحتاج كثير عناية. لكن لازم أحرص على توفير المياة والتربة الجيدة. بعدين أقدر أزرع بعض الأعشاب زي الريحان والنعناع عشان أستخدمها في الأكل. راح أزرعها في مكان مكشوف فيه شمس وأتأكد من أنه أسمح لها بالنمو وتكون بعيدة عن الآفات.